Mu dayan va kayani ghan ghi ndakhi pakhi wuya ghi laya laya mun ndaka pakhi wuya kuma ghan gha ndakhi, mi ba dalilin bu ghi ndaka pakhi wuya a mun ghi laya muni yawau, din ni yuuwi ci ni ghi laya mun sinaa cinni ca yuuwai kawai yuuwi ghi ghu sinni wut'ta ba ghi kuzi ghi khin ghi khin Bauchi, Kano, sai Maiduguri. Kuma ghi bayan gwan pakhiwuya ma ghi girra, amma ghi laya mun sinna din gha yuuwi cinni guda talatin da shid khijji Jubbun khijji khin maha ghi laya mun yawa dahyi. To amma kaya na –a waɗiva wu ndaka ndaka ma Bauchi ko ko miya kurdi bu wu ndaka vya ɗi aljipu wa kama wa ɗa wa ndaka khin cani wallahi sai wo sai wo sai wo sai sai sai dai gwamnati ca cawi. Kayani waɗi va wu ndaka pakhi wuya, Ko wu ndaka fala Kanna, ko wu ndakhi kuwa to kayani, Sai khim kurɗina, saboda khin we dole ma tsiga ƙan. Kayani ma wallahi wa waɗiva wu ndakhi wu Bayama ma waɗiva wu ndakhi Baima Ɓaima ko gabanga ɗana'a, ko Tiyyin waɗiva wu khin ko Tudun wada dole sai wa khin, wa khin jakhi va jakkhi ja jakki mah jakkhi juɓɓ jakkhi juɓɓun boni valthi kafin wa ndakau, to wa bu gmaɗi ngar bawu ndakhi ƙe ko khin 'yan ghumuna? To yan ghumuni kayana'a. Mathiya buy a zha ta di ``um- um`` baburna, wu ndaka iya pulakayu, to muna buju Kayani din ghi ma layi ma ndaka babu ma ndaka, sai dai kawai ma rawa ghinashin ghinshina ta camu latiyanu ma tsiga kan ko ma ndaka ghi lthadai ko ma ndaka amma bu da a ndakhi kan ghan kwadai wa kwa khin, kurdindi ngarwi to wu ndaka iya- a- Kayani fakakhi hyinana a wallahi sai hyun si shivin sai hyi si mathi yan bubu da ga da na a daga dana dana`a daga dana dana`a wa da wa faka dana`a wa da wa faka dana`a va jakhi dalli ``jakhin dalli jakhi jakhi” jubbun jubbun khijji. Ba hyi bi lyhin hyi puc`iwi, wa ndaka ghuma baburni ma, sai ya du va dalli dalli valthi, w aba ma wada pa bu wu``ndakhi kunyasu wa kusi war aka gma wan aha ma mi ma bu mi biya wa na Kayani hyi mun Kayani yan yan ci yan yan ghisha kurdin nan ai cuwau. Khin ciran maha ni fina ai c'uwau, amma ghi p'a kurdin kurdin bu ghi ndaka mun ɗa mun ɗa bura marhuna ai rau, babu ɗi gha p'u kurdina sai dai mun ndaka mun ɗa khina yan ma ndaka tau, ya muna yan ma ndaka tau, daƙyar to kullum wa hala bu yantahyiyi dakyar meba wu ndaka gha wa biya wa pula kurdi ɓaɓurni ko mutikaya wa ndaka pakhiwiya, ghi laya ndakakhi macca, amma babu kurdin, kurdin kayana'a da gaba daya yani bu ma ndaka mya suban ni Warji to sinni wuti kayani a za pulakhi ta pula uninteligible ta ghuma kwaf ta ghuma ta ndaka pakhi wuyu. To muna buju lalle kayana lallaikayana'a a ma zamu di wali wi ma ndaka kwa iyau, don civina dole ma piya civina zhatin kayani "babu ci" babu cani, ya muc'a zhatin kaya nu zhatin kayani a til kalpu sinna, <hesitation> motai muci tikai ci til kalpu sinna, baburna a til kalpu sinna, kagirna a till kalpu sinna, sai wa naha suban kayani kamar. Ya civaɗi ngarra cacau cacau cacau <noise> ma ndakhi ɗi kasuwai a'a ma ndakhi kuma ndakhi ku sai gma gur guun zuwana <noise> saboda khin we'e mana kurdina, ko ga yan ma layi ma ndakau suban ɓakwi hyi laya ya ndaka pakhi wuya amma babu kurdina babu yani bu ma ndaka pula ma dole ma ghanamu sai dai maniya khika suban ɗi yan maga yan zhewali ti subu kumi mbiyai, wane wa wa ƙwanyi gha wa ƙwanya a'a tigyiɗan gu ko jubun jid alli raa mana yani kayani bu ma iya be'e kayana'a suban kayani ma subu niyya ɗi marayai hyi huti ma, kayani hyi hyi ya nahaghum ma'u don mun kayani mun ndaka Bauchi shekaran khijji, ghu bahan Bauchi yu, nayi ni gwan Kaman wa kikka sinni ta fakau amma kuwa, sai dai subuna za di moti ya fakau. To kurdina ko ga ghi ma layi ma ndakau babu ma ndaka di ngar ga'u, sai dai wa iya wa u'ma ti ussani ɗi ɗi ɗi ngara, kafin wa khiba ɗi ngar ga, ai ɗin yani bu wu layi wada hala a c'uta, saboda khin we'e sai ma rawa ghinshin gma ta tigyiɗaghuma.